Min ka e hakillam, mi wiam saraɓe ngattata hakille jamgoɓe. Jamginaɓe dum janga anda koro jande dee. Nden kaa so jannginteeɓe ɓee pinana ɗun walla keɓana ɗun faamu. <hesitation> ɓe annda nafa jannde nde du faa gasa. So dum ka fuu hawri fuu, aywa ɗum ñeeƴan.